كنت أتمنى إني نحكي اللغة الألمانية، خاطر اللغة الألمانية هي من أصعب اللغات اللي تنچم تتعلمهم، وعندها نطق خاص بيها، لذلك معناها نتصور أي واحد يتعلم اللغة الألمانية هو كسب برشا حاچات وكسب آآ معناتها لغة من أصعب ما يكون يعني ومفتاح أكيد لي بلد عظيم كيما ألمانيا.